Yo nion kuxhi kuexhi xhini nio kalatana na hí li'ó lakenya iin ka kunion, ñoo lakeña iin yuku yoo, luxhilini xolonió lakeña nijan ninio lakuña iin nduete ini té vixniá xhikata tajun iin nuu tondá keiña iyuku nion mejoral ninan nda'a taka takato nani ñolakeya yuku vixna'a.